الأهم والواجب على كل إنسان المساهمة في سعادة المجتمع، سعادة المجتمع هذا يعكس إيجابا على السعادة الشخصية، أما السعادة الشخصية مجابل إنه نتعس المجتمع هذي أنانية وتدمير للحياة المجتمع بأكملها.